द रोत् त्रिप् द्जुन्ग् बहेरौ बेरैने थन्ग् ने, द्जुन्ग् मब्रे प्लेन् खलम् नने थन्ग् नन्गु। द द्जुन्ग् रोत् त्रिप् द्ज वब द्जुन्ग् जय्ग दप्स्यौ बेरैने थन्गप्ल। द्जुन्ग् प्लेन् खलम् गेन् कि द्जुन्ग् खैजेन् थन्गन्, अर् द्जुन्ग् मम जय्गेउ थन्गन्, द जिजिजय्गेउ द्जुन्ग् बेरैने थन्गन्। भे जय्ग खु द्जुन्ग् नय्ग्रिन लगन्, बोबे सैतिन्ग् थन्गन्, बे लम यौ द्जुन्ग् बेसन्ग् तिमे लगन्, द्जुन्ग् सिगन्ग्बे नय्ग्रिन लगन्, जे तिमे फुर बेसन्ग् कोन्जुम् जगन्, अर् द्जुन्ग् खैजेन् मन्छे थन्ग सिनेदुन्ग। द द्जुन्ग् दप्स्य जय्गेउ थन्गप्ल जय् दिन् कोन्तन्, दिन् कोन्त लम, असोय् कोन्त लम, द बे लम जुन्ग् बे तिमे निस बो जुन्ग् नोनि प्रए न्खर्गन्, तिमे औ न्खर्गन्, बै तिमे औ थन्गन्, न्खर्गन् थन्गन्। अर् लम यौ थन्गन द्जुन्ग् जनय्जि <hesitation> जनन्ग्मुव, बेको <hesitation> जुन्ग् नोनि प्रए न जुन्ग् लन नि थन्गन अगहन्, जय्गो जुन्ग् लम यौ जुदि मुनब जुन्ग् दुकन् नदि मुनब, जुन्ग् जय् जिनि स्क्रिल थन्ग्दे बेको जनहये, द्जुन्ग् बिति प्लेन् खलम् गेनरे।